Tsy izany manko fa efa ela ihany aho no nangataka fisondrotana fa tsy mety mivaly mihitsy ilay izy hatramin'izao dia lasa ihany ny saiko hoe ahoana ary! Ny ato amin'ny orinasa koa moa hitanao ihany fa tsy dia hitako loatra ny fandehany. Fa raha tsy mampaninona anao dia mba tiako ho fantatra hoe ahoana ny nataonao.